أفظل البحر بين الجبال والبحر أفظل البحر أكيد. شف أن البحر وياي وأنا قاعد وياي يكون. منظره وايد مثالي وايد حلو. يخطف العقل خطف. البحر الجلوس وياي يكون مفيد يصفي ويصفي العقل يريح البال. وايد أحبه.